<noise> waa ma doo- ma ma doree ko si soraas, mango, limoŋ moom laa waroon a njëkkee sax ndax moo nekk garab bi nga xam ne ni moo moo jiitu si si garab yi limoŋ. Waaw ma ñëw si <noise> soto, <noise> kaasiyaa, wén, dimba, lëng, kutubulu, <noise> kasu, xay, kurenteŋ, benténk <noise> lenge, <noise> tiir, <noise> wén, <noise> xaaral ma xaaral ma em foofu.